Ny kolosaina any Kanada ah, <hesitation> Kanada ah malaza amina fanamboarana sirop ah mbany poudine, de malaza koa zareo amina resaka sport, sport zao karaha ny hocket ohatra, de zany ny mampalaza any Kanada